आब केइ केइ कपडा वाटरप्रुफ हुनान, तु भुण्या चाही पानी नछिद्या खालका । तिन तसा क्याकी हुनान्, भुण्यापाछा तनरो बनावट फरक हुन्छ, पानी नछिद्या कपडा बनुनाकी लेखा नारीयल, तसोइ <noise> पोलिस्टर, रवर, जसा लेदरका <hesitation> चिज चाही प्रयोग गरिनान । र तिन बनाइसक्यापाछा तिनमा भाइर बठे खासगरिवठे प्लास्टिकको लेप लगाइन्छ । तर केइ कपडा पानी सोस्या खालका हुनान् । जसो कपासका कपडा भया, उनका कपडा भया किनकि तिनमा तिन बनुन्ज्या प्लास्टिकको लेप लाया नाइ हुनो, तिनमा नाना खालका प्वाल हुनान् । र जैले चाही शरिर भितरी पानी छिरन्छ ।